<noise> Mahita voninkazo manana loko tsirairay amin'ny avana tokoa aho a de: ny tanamasoandro mavomavo, ny hortensia mangamanga, ny telomiova araky m- ny anarany zany a de manana loko manga <hesitation> mangamanga izy a le fotsifotsy a de volomparasy.